Bikan khidimti inda windoyat bissawwan sabaʼa finshan albikan mala shadar jamba, albikan hami ahyanan arri tihtaj lerri fiya aktar dibas tifakkukul windo chatta albikan bilga leku barid kan ma keda albikan hami bilen finshan asshadar ajjamba shiya wa baidat le kula ma jamba bilen fishan dabas sawwa.